Ung kekanen ung momoali ketet wiana wakta sio rimae ung kekanen momoali ketet enesa ung kekanen um pakua nera saraba saka weiten nun saraba tii sini wo witu u gula rundang wotu wineam pe sedep tu wotu dinutu ma wadi wadi pine kekera kaan peindon tu momoali leos wi tuna wakta wotu ina wes pelako un susu nitu toro momoali pe ketet wiana wakta wo momoali sehat wiana wakta